طبعًا أكبر حيوان شفته من قبل هو الفيل الأفريقي <hesitation> شفته وأنا في زيارة لحديقة الحيوانات في سلطنة عمان كنت مع العائلة، وكنت مرة متشوق إني أشوف الفيلة لأنها من الحيوانات اللي أحبها <hesitation> لما شفت الفيل تأثرت بحجمه الضخم وقوته كان يقف بفخر في قفصه، وكان يقترب من الزوار أحيانًا.